Singaapuur du en, sinuaa en, ameriken ana ton, alsilaame en. Siiŋaaji ɗii fuu ana ton. Angele du ɓuri haaleede. Nden non ɗun waɗta, kamɓe finaa tawaa maɓɓe a tawan finaa tawaaji kuurɗi ana jiiɓondiri.